Fomba fampesana aspiratera agnatiny efi-tragno: <hesitation> asesinao tsy bitibitika alongany zany hoe <hesitation> rÿ zao misy loto de asesinao, de zahavanao aby sy ambanimbany fandriana igny, ambany salon igny a de <hesitation> diovinao tsy bitibitika amin'ny aspiratera.